Bon, ɓamude galle kiɓɓo, ɗun ɓuri sabi apartmant ana heewi jawdi. Haya so a ɓamii galle ne, lewru. Aɗa waawi wonde hen, ngonanaa hen koreeji maa, tawee duu a yoɓaayi ko heewi.